والله حالياً انا محظوظة كثيغ يعني عدلقي كثيغ شغل وعددرس وبنفس الوقت يعني عندي كل شي احتاجو فحالياً انا وحدي هاي من الأوقات الي محظوظي بيها يعني وعندي هدوء حالياً عدطيق اعيش حياة هاديي ولو شوية اكو مشاكل بس عادي يعني تعودتو انو اي هاي الايام